Taupa advise, paka ta, tereau, iaka, paka <hesitation> arisisiki sakanna, tuatoro geala. Arisisiki ela, advice ela-advice ela nalo mageala. Wain saka peke dadakio aiba so dapaua eh nato eh pala, niala tadi leleua giginalai molo ia gesi gesina molo ia kane kaneaina. Kaua nalo advice ena eh lelou, arisisiki na sakan na tau ari akora eka sa ela forgiveness. Papa ari po-po forgive wain auna au pe marai waini. Paparataim ela taupaka ari popo forgive, turuma ususu marai, hito marai, sapei umado pe saraima <hesitation> pua ia dia agaraumado. Dapau advice ela ma pau taupe bolaia ma advice tadi tutusadia tara prime minister lago advice tape podo. Dapaua pau, niau ela advice tape podo. So ela nida dapaua kee tabi leleu niala, pala tadi warea aka tadika warea sadia bea ela arim morita buni-buni tauna molo saka ma kaisia. Papara dipaua kee ta leleu, akeleu sasamara, amela leuleu padia umano padia ataigauto asi adia ela pudia tu leuleudia sala tapaua eh a patalo tape aikala ma ida siamela paka aloa, so ena a ari leuleu peto podo wain mageala. Are domalai nida anua lailaiala ela atuda dapato leleudia, waini ari leleu pe podo amini. Atu wain pe sobi atoro pe matau wain pe lau atoroai, saka peka dadakia. Dapa ari irusa na saka na. Ari leleu mageala wain leleuai poto sobi. Leleuai taupe sobi, ma paka dadakkio anua, apou pe loso <hesitation> leleu dapa alon isoula mado. Isou taupe lo atoria pekou pe podo, isou taupe alo sakaia, ma aikala, wasagula eh leleu, eme. Pau niau tape leleuo ela mageala peka sasakaio wain auna aupe lau asau. Dapa lao ena ato atoai ma tukua. Taupaka babolaia pau, niau ma saka badake. So domalalai bau, niau auna advice wain pe wawareoela eh taulau eh taulau, elai eh paka lalaua, pa lauo. Solaue tauba sobi atoro, tau kouba pa koa atoro dapau eh leleu, elai en patalo atoro tuktuk eguto intapimuaeguto wain pa utai, wain pa bola elana io advice, tadi wasadia pau, niau. Wainpau, niau kasi, ma kara taupaka leleu driver. Taupa abeaka palopalo madipolo dutuo mapalo mate. So, wain leleu elape podo wain elai auna kara aka sa, isou wain pea sobi atoro, saka pa dadakio. Ma da alo kara taupaka lulukauto matape roroaru ma mukada muka bobo leleu. Pa arapiasa kara ito tadika toru kara itoi oro oromalai pelo saia elo gegetinai pe saiagito. So ela wawareo sagu leleu na mageala. Leleu, niau ta leleuo, pau ta leleuo magea wain taupolo lalaiala. Elana leleu elai pauto kikinauai, pauto mena tereo ela atu abani pa waredia wain pa dukaladia wain atae saka peke dadakio. Saka elai taupaka leleudia ela paparataim paua. Kee ema ema uaina u, paparataim ine strok pe dakio pau pa mate, kasi ine leleu atoro atu muka wawaredia, kikinauai pau tato amela ua, are talo gesi atu tadi podo? Muka-muka amaloa, aniani eh atu pa tere abanidia, pa trenspe umado trensisin, pa lau sisiri maigret tu maigra alo sisiri wain ena lleleu pa alo sisiri kai leleu ela wasagu leleu na mageala. Anua gesi dipalama leleuda pala niala, pala-pala, neada, kikinadai di leleuda, anua gegesi, community, chief, wot member advice tape tereo, advice na mageala wain auna sobi auna tu, auna au pe lau asau, pe magea. Paparataim ama amalo elai la pe tereo wain ine pa, poto lotu ama amalo atoro pe dakio wain saka peka dadakio, elai asa kaua kai tukuo.